Aar olo igboloman ipina mibol amen obho, <noise> ana na ghi, <noise> ana ta pira abetunu aki anogho me ani bho. Akol ani ta kpe te anogho ma eni bho akol ami ni tu nobhin onuma, kedio ani bho ta mooy aki ta anooy dedi kedio anata kpe te anogho <hesitation> peedi uru eedi teneghe zina enyi ezoor onogho zina, po to pin okpo oki omogbo mo oniin bho anogho maani bho, opin okpoki oki onogho moode bho ana ta nogho mikpoki mani obho akua ibha ikpoki olo ana alena kana ta anogho ta le kana ta anogho moniin bho anogho. Mo ode bho kedio to pin oki te bher arooy otu otubho bher arooy otu otu bho kedio ntotu mobhin osiom kedio n totu mobhin osiom po seghe mo onyani omin iziri, osigh aar olo ughol igbila, osigh kedio to kpoghi iziri bho onyani po obho luedio to moorom ani ulaar umiin ighudu arani olo nebalagh ilom, even ani tode ami. Abal ilom amem obho ami odi nini ki ibam obho ami odi miban, ani umiin obho ukpoghiiy kua, no kughom, ipa pi bho ididi no ihughon nokughom ami ede toki totu obho kele okughon ede amem toki to pokele okughom, ibel amem ppo orol gha oghi totu oten otu okuoghom, teedio esi bho neru molo noru to tu oten otu okol, nohiinan otu eena ona ki dio to soor teesi kotu okuoghom kedio pami ani ole abal ilom kar akor aru la aghudum ekona, ani no olom iteenyio miibabaghami kamem kamem ami na kiom onyan olo abal ilom moterom maer mo olom onuma, ana na abal ilom, ana amiin onon ooy ughurughi gha ughurughi gha aha abal ilom ana <hesitation> logh elagh maar obho oghor olom onuma adighi pana ta dighi ani kua udighi gha maar olo olom onuma amogho po ologhi odi obeebh bkus ana abal ilom, olom onuma tu gbani mokpo olo idigh towughi odi nolo idigh io tolughi ameghe molo oghiilan olom Ani ta iriilan olom, even oloom obho ekona ta tueni akiilan ani bho ani bho ta soorom loor opu, pana olom bho ekona omeghonyan oghol ana ubhin oong ooy. Ne kunughiom na olo olaima atol, olo orugh amorugh olo ezo ologhi adigh adigh olo rugh agola gala gala dio kamem kamem ami nanogho marani ikiom ami nakiom a asughu yaan molo eedi kieghiilan, akar asughuyaan na ami na loor, ami ta upete kol kuq maar abal olom onuma maar anon okpo obho odi aghol idigha to loghi odi bho ka na aghi na digh mozapo iph bhe pu loghor aghol ana na va bagham, olo ubal gha dio kua olom mo kilaan gha ni, ani na kilaan gha ni modon esilo olom ta kilaan ani odi but ibha nni bho ta pu beleni olom odi po ovemu to tu